Sor ba bib, lõ ba bib ẽ nua kii lõõ é wa kooh, dõõ kẽn m'le dõõ' ama sah pya baa meh mue sah ba bib zii néé é nu a'meh kii lõõ, dãp kɔ lee lee é a'meh kü lõõ ã dãp kɔ py'a a'meh kii lõõ é nɔ be͂e͂ ã lee lõõ a'lɛ. Kɔ é kɔ nu mm'be͂e͂ dõõ, a'kɔ nu mm'lu; ɛre lõ é kɔ lee lee a'ma, ere lõõ é kɔ pɔrɔ amà, nyorbe͂e͂ pɔrɔ ne le gbaa kia Lo néé a'kɔ lóó pɔrɔ amà nyorbe͂e͂ lõ ã ere nu é be͂e͂ bui sira bã, ã nee dãp na dõõ kɔ ã ina'alõõ nu ẽ ba'e, ba su'abe͂e͂ be͂e͂ ã, e͂e͂'yere ke͂n si. Ã ere néé é kɔ lee lee a'neh sah ɛrɛba nu ba'e dánà, a'lee na ghe a'lõõ. Ba kɔ a'lee dɛrɛ a'lee kpɛgɛrɛkẽn. É leera lõ, ã dãp nee lee lóó àlɛ ẽ o'bee sua sor ẽ'ẽ béẽ kia. So, yibẽkooh aya naa lee m'meh kẽn. Ere lóó kooh é aye ãã băă băă lõõ, băă e'lo'a; ere lõõ ãã were. Mm yibe kooh bi'a gbaa ghe kia, but'i kpugi naa ee zii